Ñiiri maafe ɗum cakitiimi ñaande bottaari. Naweengu deffetee gabu watteehen e ndiyam non, ɗum moƴƴinirtee fawee dow yiite faa ɓennda. Maafee <hesitation> defete feere. Ñiiri du defee feere uuɗun.